أكيد بنرجع للزمن بش نعرف نتخذ قرارات، أنا على خطأ فيها، نعرف أشياء، فتتني نعرف أشياء راحت مني، ما درتهاش، نعرف نطور في نفسي لأني ما طورتش في نفسى، نبى نطور فى نفسى أكثر، نبى نعرف أشياء أكثر، هيكى.